Eyihi sikyangathokekana eribya wukabugha amazima okobuli saha. Wunasi munemu ebindi biro iwabya wuwithe eribugha amabehi iniwo akikilhamya neryu ibwa obwomezi bwawu obwosi siwangabyahu iwukabugha amazima obuli saha. Munemu iwuwithe eritheba omundu inimwakuha ekyindu neru eribughuthi kyangana thokekana eribubya iwuli wamazima obuli saha, ekyu eyehe. Hanemu iwabya iwukanza omundu inakakuthuhaya ngesente siwe kandi obuthuku obo isiwusiwithe, neryu omundu oyo akakakuthuhya iwanganamubwira wuthi bwanu esente syawu ngisyasibana ewiki eyikasa kandi nibya isiwasi e week eyikasa ngawukisyasyeyahayi. So mune ebindi bindu ebyawuthi wangahira mwamazima eyihi. Kandi mune nebindi bindu iwamayitheba inimo wukibibana. Neru kyikalhire eribya, eribya wamazima endambi syosi